Si ña'an rruhua min nga min min ro' naro'o' nga 'ngo tukwi' ni, si ñaan rruhua min ráj min sisi kini'ín' sisi nitaj si koo sij ni, nitaj si achrún si nnanj, nitaj si ña'anj rá sij ni, nitaj si bbe sij ni, nita si o' sij ni, sisi 'ngo sí bbe 'ngo si ña'anj rá arunj sij nnanj ni, ko' si ñun' ni sé sí sa' bé chii ta ba sinin ñan ta taran' ta kiníin ta 'hiaj 'ngo sí ta ni ka'be nara'á nga sij.